Obwentekereza amasemererwa, ekintu kyekwijukiraho, nenjuka ekyo ekiro, niiko bangurire ekimotoka kyange ekyokubanza ekyo'kuzanisa chikansemeza muno muno. Nkagenda nabyama nakyo, mukitabu nenchikwata, ekintu nari nentekereza ekintu kyamaani munsi muno ekya nakarora kandi kiro ekyo nkarara nsemereirwe. Then ekindi ekyamasemererwa, ekintu ekyakizire kunsemeza, o'bwenkwijuka ekiro ekyo kubanza bwenasimbura, echikopo kyange kyokubanza mukuzana, ekyo ekintu chikansemeza muno. Ekyo ekikopo kyange nkarara nakyo nenkirora, nagenda nakitekamu namaizi nakinweramu. Asasemererwa gakaba gaingi muno kiro ekyo, naterera buli munyabuzale wange nemugambira nkoku funire ekintu ekikusemeza mubwomezi bwange.